اكيد طبعا هفضل ان انا اكون رياضيا مشهورا لان الرياضيين الناس دايما متابعاهم لانهم بيلعبو بشكل دائم و موجودين قدام الناس بشكل دائم سواء بيلعبو مره فالاسبوع او مرتين او تلاته فا الناس بتكون بيتشوفهم علطول و بتكون متابعه حياتهم علطول ولذلك <hesitation> انا هختار ان انا اكون رياضيا مشهور لانهم بيكسبو فلوس كتير جدا جدا جدا